أول نصي حة نعطيه هي يبدا يحسب المصاريف ديالو الشهرية بالتفصيل باش يعرف شنو كيخرج، وشنو كيخلص من بعد يبدا يفرق ما بين المصاريف الضرورية، بحال لكرة، الماكلة، الما، ضو، والمصاريف لغير ضرورية فحال الملابس، من بعد هاد الفلوس إللي كيخسر في الحوايج لغير ضروريين، يقدر هما يخزنهم في شي حساب بنكي ، هاد الفلوس هادو بهاد الطريقة غادي يكون وفرهم، وفي نفس الوقت غادي يجمعهم لشي أوقات صعب